في منطجة عندنا في السعودية إسمها فيفا، دايما الناس يوصفوها إنها حلوة وفيها ظباب وخظرة، والأجواء فيها ساحرة، ما أدري إنه ما يمديني فرصة أبدا إني أزورها، ولا جات فرصة إني أشوفها، فدايما يعني عندي فظول إني <hesitation> أروح أشوفها، ومنتظرة الفرصة إن شاء الله، ما في شي منعني إني أشوفه غير إنه ما إجت فرصة أروح.